Oza ni ya ma kwase ya ma niya gba, ni ya gbimu ko gba ni wo kikyikyo ase ni yako kwokwoshi ni, owoni oya kokwokwoshi oyaza ni shishilo, ase kadawo mo shibita oshibita, kwo aseni mase ya yoza ni shoshilo kadanu moza ni oya ya mani shoshilo shini na kyiyunu tun, kwe omuse ni ya gabi owe pigabo wowe oya woza ni, ya kyanu oni yatun, oya kyawo yatun, oya shomotu owoni igyo mase, gyolo wase ni ya yayugalo ya tikpo koza ya takirikwu ya ge igyo mase ni ya yigye kpipuma nu kwayinu ya yawo kpawu ishinye kwaba ko se ni shoshini aba yakyakyakalo, ya shomotu ko mu, ya ma, yama, yamo obiwami, iya yimu mo owuso na dami oshun, namamu onalemani, oki ya mase ni ya biyayinu gyo ya yi ba ginokpa, ya fuwoza neshi ya fuwose shini ana gishi ko togbogba, ana yishi ko bagye roza neshi amase, ana mo, anakase kpiyioye kpoyolo, ya sho mutu ya ma oya shomotu owoni musen ya gbafu kponyanu lo ishinye aba bagye ba kela nerieshi ko kyoheha gwo kweyi onya ya toban abo, oban ya tonya abo kowe ni ayiha ba go ho boni ayo shomotu neneshi.